समस्ते, दो हजार बीस में हम गाड़ी नहीं लिया है, गाड़ी नहीं लाया, पेसाई कट्टा करना आया, फिर उका लाया वोका पचो, मौरत वोरोड देके आपने माल लियेगा। पुझा पाठ कराड़ी वोका वोई फिर चले ही रहा है अपने देरे देरे, आज नहीं गाड़ी। आपने गाड़ी नहीं लियेगा, गाड़ी नहीं लियेगा, भाईया से कम चले, वो इसकुल जाएँ, इसकुल से घर आओंने थोड़े बहुत देर, कोचिंग जाए। कहें बजार में जाएँ, वो एतरी चले, वोका बात वो गाड़ी अपने बड़ा भाईया दिदी भा। तोड़ुगो कोटने, <hesitation> आपने बजार में जाले आ रही है, कहें जगव जाउं रही है, तो गाड़ी उठोंना, यह चले आपनेस, कहें जगव जााँ औई रही है। गाड़ी उठाओण, चला अपका इस बजारिस जाना होई तो पुराने गाड़े, अपना पास नई गाड़ेस।